Be watan bakuru ha nder kuje dirbugo sai dirba dum. kuje dirbugo mai do mari jamde ha nder mai je dirbata kala ko be wati ha nder mai pat. daga ko nandi tingeere tattashe attarugo be citta.